كوريا الجنوبية مشهورة بالدرامة الكورية، عندها شعبية كبيرة. برضو التكنولوجيا متقدمة شديد وعندهم شركات زي سامسونج و هيونداي مشهورة في العالم كلو. الرياضة المفضلة عندهم التايكوندو و الكورة.